Prifirissi campari nta na casa muderna chiuttostu ca nta una tradiziunali pi li so spazi luminusi e utili. Li casi muderni rennunu la vita di tutti li jurnati chiù commuda. Na casa muderna è spissu chiù attenta a lu risparmiu di energia e mi fa sentiri chiù attaccatu a lu prisenti e a lu me stili di vita.